Sahala amizao ñy tohiny ñy rehadrehaky toy: -"Tsy nivolambola eha nandroany, nañontany tena aho, tsy noho misy raha manahira anao? hainao fa afaky mirehaky amiko iha, laha misy ñy raha teanao ho zarà noho ilanao fañampea".